أول حاجة حاول تبعد عن التليفون ولا أي إجراء قبل النوم بنص ساعة على الأقل على خاطر الظو الأزرق بالطبيعة بشي يسبب لك صعوبة في النوم يبقى يطير لك النوم أكثر، وحاول تكون كيما نقولو في بلاصة راكحة وفي وظلمة باش ما يكون فما حس ويقلقك أكثر على خاطر الإضاءة بالطبيعة باش تقلب باش تبعدلك <hesitation> ال تطير لك النوم اكثر.